Ny lazaiko amin'ny mpandeha mba hanomezako toky azy ireo izany de teneniko aloha zareo mba ho tony tsara tsy hisy hikoropaka, de samy mipetraka tsara eny amin'ny toerany ary manisy ny fehikibony, de teneniko koa izy hoe: "tafio-drivotra ity efa haiko ny miala amin'ity ka iangaviana ianareo lba ho tony tsara".